أني- أنى عندي أمتلك حوالي سبع <hesitation> أزوجه من الأحذية، بالنسبة للقبعات عندى تلاتة، أما النظرات الشمسية فأنا لا املك إلا ماني ما عنديش غير اثنين بس.